Nundina maisha geru gavere mahnyu, vindu vyanina ibei khari nuverakhu shindu ibei, ibei irekhu indulu sana, gavero khugorwa khukhore ndina, maisha genaga gakhuira vulai tu, puresidenti weru akhuira vulai tu, khumaisha gavere mahnyu sana, khukhugorwa khumakhukhore ndina khu maisha genago gize vulai, puresidenti alakhujeizakha noo alavulakhukhujeizakhu. Nuhenza midoga nurerehao unyoluza, zinguvu zia yaho zirio. matuma gogo yaho galio. Vulai vwa shipusi ni lwenolo lwa khuyanziranga shipusi shiri na vukhoyi vugari vugari kabisa, khari inzokha shinyala khuinjira munzu tu shipusi nishirio, shinyala khuinjira tu khari khundulu yukhu ndina, shipusi nishiri hango, inzokha injendao ta namayungu vulai vwa shipusi ni vwenoro.